Fagna- karakarana sosotra mikasikanà fikarakarana fomba atao hena sesika, atao agnatina hamburger a, dia hena igny alohaka rô ansagnina maia- bolebolena sara, afangaronao dongolo, sakarivo, isan-karazagny a, ansagnina aminà menaka dia masaka izy vao atao agnatin'ny hamburger dia vita avy akeo jany.